Nonde do numtina am booro debbo am. debbo am do mari booro boddum masin je mi wanni mo ha nder Kare bangal mako. kanjum boro mai do mari irin nonde mai. to o vakki boro mai do vodina Mo masin.